ممكن إني اسأل الشخص عن كيف قظى يومه، أو <hesitation> مثل كيف <hesitation> يحس نفسه، أو كيف يحل مشكلة معينة، أشوف آراءه، تفكيره كان بناء، أو بناء -نقد- نقد بناء، أو كان شكل إيجابي، أو سلبي، ممكن أنا -بش- -بشك- بشكل شخصي أهتم بالأبراج، ممكن أسأله عن أبراجه، برجه إيش يفكر بهذه الناحية.